त भलके बात बा। हमे पोखरा गेल रहली चार पाच दिनके लागि। उजगा जाके हमे अपन संगहतियाके घरमे रहली। उजगे खैली पीली ओकर बाद पोखरा घुमली। पोखरा जाके हमे फेवा ताल घुमली गुफा सब घुमली। गुफामे महेंद्र गुफा रहे एउटा चमेरो गुफा रहे उजगा उजगा घुमली। महेंद्र गुफासे हमनीके पंद्र मिनट जेतना बुलके चमेरो गुफामे गेल रहली। आ महेंद्र गुफा भित्री गेली त उजगा देखली भित्री कथी कथी न रहे बहुत कुछों रहे। बरी मजा लगलक हमरा देखेके। भगवानके मूर्ति रहे और भी बहुत कुछो रहे। उजगा और भित्री गेली हमनीके त एगो पंडी जि रहे। त पंडी जि हमनीके आशीर्वाद देलक पानी छिटदेलक मुरमे। उजगा पंडी जि के हमे पैसा देली। उजगा गोर लगली। ओकर बाद उजगासे नीकल गेली निलकके हमनीके गेली चमेरो गुफा पंद्र मिनट बुलके। त चमेरो गुफामे गेली। चमेरो गुफामे <noise> भित्री जाएसे पहिले हमनीके एगो लाइट देले रहे भित्री जाएला काहेसे भित्री गुफा भित्री त अन्हार रहे उहेला। त हमनीके भित्री गेली भित्री अन्हार रहे कैसन कैसन न महकाइत रहे चमेरोके थाहे बा तोनिके कैसन महकाइए। त भित्री गेली त भित्री जाके चमेरो सब देखली आ भित्री बहुत अन्हार रहे आ कैसनो न महकाइत रहे त हमरा निमन न लगलक। ओहिसे हम जल्दी जल्दी नीकल गेली।